<hesitation> Olubiryo luwithe omughaso munene omwa buyingo obwo mundu kandi nokwo buyonjo bwa mundu. Olubiryo ghukalihamba ndeke namaboko abiriri kwehi nokuboko kughuma neryo iwabirya oborofu. Oburofu bwamabya inibunene ibuwithe amani manene, wangana hamba iwa ngerako ngithwe nge wethu thuka kolesaya olubiryo olwe bithi, thukabyetha mwa munyanderu wukabihamba binene neryo iwabirya bolhobolho bohlbolho eribya wukabisegherya embere paka aha byosi ghukendi bikumakumira haghumerere oburofu obosi iwabutheka kwehi iwa bukumakuma haghuma neryo iwahamba ekyindu nge kivera kwehi e tasi kwehi eguniha iwatekamo oburofu obo neryo iwaghenda iwa butheka omwa kyuna ekikolereberwe erithekamo ebindu ebitsandire neryo olubiryo kwa lukakolha luthya okwa burofu.